ko tawe moɗon woɗi sudu. Sudundun ko deftere fu ko ngidumi e duniyaaru unɗon e tawa a magol. E tawe miɗon wodi sudu latingol kulle meɗen nde fina a tawa e meɗen a tawa e muɗum, gonda tawe mi hokke e sudu latingol defte de fu e woni ɗon mi jannga, mi janngina, mi anna mi annina.